kua ñee paz, jare ikavi vaera ñai, yanderete ikavi vaera oputuu, mbaetïta yembongueta, mbaetïeteita mbae, kua ñee jaenungavi ikavigueva, kua ñee yaipotaesako opaeteva rupi yande cada uno ñanoi jokua mboroaïu, mbarareko, jare yaiko vaera kavi, jae jokua se amaeva, paz jae mopëtï <hesitation> yande mentalidad, yanderete yande pensamientope.